Ami buri dugo mara library, lam library do, ato an defte. An den buri dhan koto ja andal sosai. So koba min ka buri dugo ja ngeerde mamasin. So dikka mara library on da, buran.